Nok palpal nusani manmanak lak liak ia piringok piringok lo gun ri kalapang miang no kalume riga tokon riga tokon mata kari mata siak ek pakal e gun ri pasal kalime gun ri pasal ri gewek ga kalapang pasal epatok ri kalapang u sigi na sigi inang anu neri manman a kus ri sigi ri kalapang minang lo gun ina langnet o musunge sotot ga soto musmusung ro sure no kalume sure ga- ga kalapang musung kalai sotot rik pasal ina sogo enok kalume maski manuat ga lavu or gowek enap rik pase nu kalume mana piringok akamus rik toni a sakai hot lavu ura wo rik pose no kalume nirang tana o ura wogi tiptip ssakai hot no kalume gun rik minang n kalapang tana langet lo sotagun ias lo sotagun nare ga kalapang lo na man agun ura aneng kalapang redi er iga pok gun in langet gari pok okamus iga sogo tu etang ina matai kari ina minang erek ngan matana enok kulume gun kari mata alu no kulume woge nap langnet gi kiak kola gun woge ia kari mata ina niak kalapang tana minang sotot ri woge ina minang aro lo lana kari mata gun rik minang ga aunengen a priringok no kalume gun ri pasal riga tektek riga manmaak liak kasang ri ga bo tektek oga kalapang ina lovu ina no liman anap ina tangintol.